Waḃaya bariŋe bobundeema buḃamisemben: kulaa, íṗis, síripuõs. Bariŋeafiamikalo amirembo musimo ñáso niġunaaḃo níġarui. Oreŋ mími kaḃaisemben kahaŋu kaɭew buriame

diale ñáso kupiwa bariŋe karin semben, ámiɭeġu níġarui afiamikalo eyaa dóo sembeni iñaḃaa, kupapawa kudiale ġúḃe síripuõs. Síripuõs, amiñanalo sís níġaleġamo, kárui niġulezim, niɭẽhe. Amiñasũ niza niɭẽhe. iñaɭe niyokáree, soɭeniyo káree, amiñatian níġarui kálomeḃan veṗee, amisũbuduñ kalo miarami múwuro, nisũ buduñ, niɭeġehuyen nireŋ biḃariŋe bíḃi boimi síripuos. Síripuos amiñana síhe, nimuyen, budime mimi nipuohe; nuni mañaɭélo nanau éṗis. éṗis muṗe bariŋe ḃan nileḃuna ímiebudiami. Zinimamaŋ bariŋe buperere borumunda źimunisembenze aminamieṗie nimbie niñare nísisis aḃan muzunili nila ésuka mozunili níḃe ésukaeɦaŋezuni rumundaġaḃai íñáso eḃayu isuka mimi muɦaŋezuniġaḃai muxumo. Muxumo muini ñásoo ésukai, dónañana náḃe nañare mañañare kañaṗui sísis kaḃaan kareken todebolai, ímiehe nitah orenka noṗam mikasamiġana bórosi muḃasemben, éṗis nísisis ihanden kaḃasemben néñi. Momuhutoro detã búleġamo, wala ére erau kúsilo, kula, sisa niru niźanira níkaruko. Amiñana daa, ola nífieho, aḃaniźainé, ámiñane, amiñaḃan níhuyen mamo, níṗu kaṗuġo kiġune kuŝameŝa. añaṗu aḃan nifaśuġomia mirimiri nipuoko añakopuoġoźa kóɦom, nixunina mimanilaalo. Muhaŋuġalo mima áneġomiɭã nimukumuhũ dólo. amiñaɭélo kareŋ kiġula kíġi, oraḃinoɦa. meresohula oreŋímieṗ temiminmimi murin semben inĩn murin semben amooġo níġarui músimo áso kíġuneki amooġo marexabareḃako. bareḃai ola, bareḃai síripuos. Edodulu dúlu anizizim níġarui, biḃariŋe bíḃi añalova. Miamie omooġo oxamohaŋu buhilo mómusimo, mimoṗomo nimueṗawa. Wainamieme ázoamooġo níġarui niɭotami muśemumilalengen nimuhuśírande bíḃi. mómusino ñásoniġarui íñiġumooġo niźon amiñavaamooġo óvule niḃuriame, ázuale nifiaġalo iinĩn ómumu. bariŋeḃo sombi źilemeṗen bumiemimieŋ: viaro éɦuolungen diale, omooġo noyaviaro amiñaini timi detãdae, bala kareŋ ímieṗ, níġarin viaro. yídiel yíehiŋ yeḃangenḃai kaɭo bala muḃamo musami káɭelo, anaamo aḃan nileḃuna ímieṗ. muḃai kúdio, kúdio amiñako moingen búnooi; kóbunoo niġuringen ahaŋu ġalo alem búnooḃo nixumen. muḃamoañamedial alembo nikumen, muḃamo añaḃomedial alembo mirexumen. Amiźonembo rumunda rumunda, amilembo aerexumen. amiḃan nixaboro borotia kalo nibunoo buñadial búḃii alembonixumen. muṗe boingen bunóo buléġamo bala kumooġo kuɭew kavia, kúdio kólooḃan omooġo noźanodoŋeḃo nopuos nóḃe biḃunobiḃi, moamambomi kalimo amimaŋ kalo búñii, amimaŋ kalo bulaa imonixumen, nidiabomo. iɦaḃan, źízo omooġo ohũlo buduñ niɦḃan, kumooġo kuyaami iyaḃan mumieŋus eyaḃan eḃasemben nioreŋ amooġo. Amooġo eyaḃan nafia monerimi. amiɭéġu nibaraara, muṗe sitimi jaro, tẽhe nikieġe ósihi kuɦumeɦu biḃariŋe bíḃi ñáso kumooġoġuriŋe. Amooġo marebieḃen źili bala oremin abiḃi añasakadaaniḃo. bórimihe kaġoġokom. Natimi rumunda biḃariŋe bíḃo buḃangen kiġadie niġuebomeḃai, amooġo mareġol símieṗ nareremi nalo muṗaame źimuneereɭew karoken eboley.